<hesitation> ena mɨndalu mɨn buwɨn conakɨn ka ɗɨnga du a stam mɨn zaba ena mɨnda bi buwɨn ndyam a duniya nakɨn- kɨn mɨn zaɓa ena mɨnda bi buwɨn bara bahɨya dadɨyu tɨji lalle kuma tɨja canwan kuma mɨnda data dona mɨn buwɨn eyi kuma dama mɨn buwɨn bi naya sɨbu dɨma mɨn buwɨn bɨ naya sɨbu dɨma mɨn dɨma komayu soboda fika bahu ka, fiya za sal yadde bɨlama a malamaɨ ɨna sɨba dɨ batlɨn faka bahu fabɨ za sal, <hesitation> ma hada bɨ za dɨkɨn dɨrɓɨtɨm yɨ kaka fɨya za nda wutɨ fa mara ladɨ dɨ rara nakɨn, to hamba zai jika mɨndatu, mɨmama a ena mɨndalu mɨn buwɨn ndyama duniya nakɨ-kɨn ba rama hadiyu, soboda mɨn buwɨn mɨnbɨ za kwaya sal de naka ma sallaci naa na ba mɨdata alɨma komai a domusɨ, ba data kɔyi ina tɨɨ tɨjɨ manzɔ na ghɨnsɨ tɔ lalle hamba mɨn data bukata jɨka ena mɨndalu, jɨka mɨn buwɨn mɨn buwɨn mɨn tanga dɨma wankaki. Lalle bukata nuwɨn jika mɨn malu wɨya vɔwagwa hiya duniya nattukin wanjɔ tamma vowa gwahɨ tumm ta mɨye, dɨwanju, mɨnma wɨya vɔgwahi ma mɨn data, dɔna mɨn ma wɨye vɔgwahɨ ma mɨndata dɔna mɨn buwɨn eyɨ mɨn ma wɨya vɔgwahɨ ma damalla dan mɨnta bawan yɨhaki ndɨma kɨ dɨ baɨwan ama buwɨn yɨ kakanɨ mɨn buwɨn mɨn bɨ dɔya lai naugyɨya ghama mɨn.

Amma fɨkuma fa bakɨmau to fa ndṫ ikrɨ wɨ canja huma ganda ngɨn kau, balle ha bakama habɨ dona naka nɨkya kau, ama duk ba busɨ dɨbɨ dɔna nɨkya kya ka thusa dɨma wɨham gabɨ sɨba ɓar naka to tɨna ɨna nɨkya- nɨkyakya to dɨ rageya ɗahɨ ama fɨ badu fa bakuma faɓɨ nayau tanga dɨma barna fa sɨmma hamba tɨnɗɨ dahu tanga bɨlafu fama dɨka- dɨkayu, fu sa <hesitation> fa dɨkaya hamba dɨ dzɨgatlɨn katsɨ-katsɨ ha dɨma nɨkɨn ndyam daɨ saɨde dɨkaya dɨkayau fa bakumau, amman bandu sɔ samu lalle fɨyalu fa bafu ɔyi fa bafu fabɨ ndɨmaza fa ndɨma za fa dɨkaya dadi harfa tɨkɨna kɨnfu, sabɔda a ɗɔna ka bahɨ ena hade bafa lahɨra ha marafa bufa lahɨra kutsɨ-kaɨsɨ fa mara ena yadde bɨ gɨsafu ndɨ ba dɨkaya ka dadɨ ama badɨ busa dama kallɔ, tɔ taka tusɨ tuwahɨ ama yadde fɨye tambe wan tɨadu mɨna waɨya vɔgwahɨ da mɨn buna duniya nakɨn kɨna to tamda nuriya nakɨn nakɨn vɔgwahɨ ma mɨndalu mɨn buwɨn jikani tamma ndi kau wɨya mɔyu ma mɨmdada kwa-ɗiya bahi a canwan sabɔda mɨn buwɨn katsɨ katsu ma ɗamatlau, lalle njiji mɨn mɨn data nɨyya ba mɨn dalu kɔtangan cɔnakɨn dɨ tsam mira a ghɨnsɨ cɔnakɨn wallahi mɨnalu mɨnbuwɨn ma a mir nuwɨn dɨma a kɔdɨ baɨ wan bayawu, balantanan ma dɨ mara badabɨ baɨwan cɔnakɨn ai a mɨrai ma ta baɨwaneyi. Tanga baiwan madu a daga mɨnbu wɨn mɨn ma piyɔma ghɨnsɨ-ghɨnsɨ dɨ kɨya dɨ gɨsa rayɨ nusɨ yɨkaka dɨma damuwau, lalle mɨnata tabbata ko mɨn buwɨn bɨ gɨma ɨna chɨnsɨ kalau, dalili dɨka mɨn zaɓa taka mɨdzai ma mɨndalu lalle njɨjɨ ma mɨndalu mɨn buwɨn ɗe a ɗe kowaiya mɨdzage kɨ hamba zaɨ jɨko mɨn bɨlalu ha dɨkayau sɔboda hasɨna lalle bukata nuwɨn jɨkanɨ jɨ taka vɔgwahɨ kanɨ hatanga tambe wana tsɨra ma mɨna bɨlahu njɨ ena mɨndalu jika, hatenga tambe wana kɨdɨ ma mɨna lalle takakanɨ kwapa mɨn bɨlalu a kɨdɨ kafɨn mɨn tansa wɨya mɨnam ma mɨnda bɨ bɨlafu ɗɨka to mɨn bɨlefu ama takaka njɨjɨ forko ndɨdɨ ta ⱱinahɨ hadɨ ndɨdɨ ma kowana sɨmeki dama bukata nusɨ dɨ busɨ dɨbɨ dawai nauyi a ghamusɨ. Haka bafu dawaɨ nɨkya, haka bafu pɨtsaɨ ka to sheka nan fa marsu lyapɨye watɨ ena hada bɨ maka ɨna kowene ki fa ɗɨma alfahari ɨna yadde ɗɨma a wi bɔyan fa dawai sai kama ka pɨya kamma da zara fa wiya ngɨm ka fada dɨkaya dadɨ de rayuwa nahu, fa dɨkaya piyatṫ kɔmi wane wan a innikɨn ta zarhuma taka ngɨn kɔma ka mara badu ndu a nɨnata mau ka ta zaryama taka ngɨn kau daya wan ɗa kṫmaya rayi wasɨ madu wan a bata majɨ ama kaga badɨ sɨna dama a bata dama ghɨnsɨ fata zarya maga taka ngɨn kau ma to lalle ta maka nusɨ dɨ dikaya dɨdɨ lallai a sɨnsu hamba dɨ busɨ diɨbɨ dɨmaɨ yauwa hamba zaɨ jikani mɨn zaɓa taka mɨdzai a ɗe mɨdzayayo mafa dɨnga ndyama duniya kɨn njɨjɨ ma mɨndalu, bahiyayi ka zaya ghɨnsɨ kanɨ to lallai mɨnafa niyya ba mɨn buwɨn ku tsau sa. a kani.